عادة في اليوم أشرب يعني من اثنين ونص لين ثلاثة لتر ما أحسبها بدقة بس يعني كذا في ذي الحدود أعتقد، لو نجي نحسبها بالأسبوع، خلاص يعني ثلاثة مثلاً سبعة في سبعة نضربهم يطلع لنا إيش؟ يطلع لنا أربعة وعشرين، لا عش ،لا واحد وعشرين <laughs> أعتقد يعني كذا.